Säänest puuvilämöksi vai puuviläsmuutit saat niimuudu tetäq, et ku nä vähägi pehmeq puuviläq ummaq, sis panõt kohegi sisse, tiit purus, noh, võit viil nigu pruuviq viil vatulõ ajjaq vai sääntses ja tuu möks umgi sis tuu. Ma ei tiiäq, vett võit ka vaest pandaq viil, vai piimä vai kuis sa tiit.